<hesitation> Majiutu kuli binadamu lazime ngehalipu. Chemo chikaleta majiutu ku maisha ku binadamu mnafisi mwenzo wako. Ichanga motozi ya maisha. Kulingalona fino muku ishi na uzo. Manyele utangu ishi we binadamu nga ti indege, nga ti chuhunyi, nga ti mbuzi. Ni mbuzi kwenye kapenye lina majiutu ya kwe. Maa inyepa, maa lawa inyepa. Waya akano kuhiba lilishazua. Lazimi lalamike. Kuna binadamu kwenye, lazima achanga moto ikuzani. Munu kupita, umama haku kwaza. Au umamiza kutole lechimu, haka nukupela. Au umamiza atikope shijakuti, haka nukupa. Na umama nukufu mwenda nga tao kwenye wale kuhiza. Haa yanula, haa senda. Kuna lazimu kwazike, na majiutu lazimu upate. Kuli binadamu. Ukufumilia, achazipa sana. Na juu mazoa, sila kuli binadamu, usha tagiwa. Nga wasende ufumilivu, wasende chitu pole polo kwa jiri ya kufumilia ya alipa, nuna pata ni chizima, kulikana na ufumilivu haku. Haa haa, itanguweze kane binadamu, ikale usha danganya. Ilazimu danganya. Ufuwe na ukadu walo moto mondo. Ubinadamu? Ani uuntu? Ubinadamu wawunia kutumuntu wiyo. Umuta kupela wewe muima, wewe muvu umilivu, kufumilia binadamu ya huzo, alafu, uwewe muwe pesi, kuchitu tununga uvu uwe ya huzo, ukafu, uwewe muwe pesi, pako ya mapela kutumuntu. Awea, nyama ya sinu muntu. Mbono maza nalimu inaanti ngombe, kuyo ngombe yako. Awea si mba, si mba wako. Ngawea mwende hapu, kata maguluna. Awea ngombe, waile machaki, mapilu kukupume wewe mkola kune. <noise> Kuyo uwea nyama, asaya ntu.